<noise> Alay tam fipetrarany eo gn varavarakely misy fitaratsy vaky. <noise> Vita izay da alay gny hazo agn'ilany. <noise> Laha fa miala gny hazo agnilany iny; da alay gny vaky; da soloa gny vaovao. <noise> Da ahery am plasiny eo amin'izao koa gny hazo; <noise> da apetaky am misy azy gny varavarakely. Da vita soa gny fitaratsy vaky.